Pos as plantas medisinales pas infusiós e aí pos, claro, é pa os dolores.

Si, penso que se vai a perder porque cada ves enseñase máis en castellano.

Tódolos días e na miña casa vese siempre a ghallegha.

Sopla-las velas ca miña familia. <noise>

Fai seis anos fun de Pontevedra a Vigho.

Junio polo San Juan e aghosto.

A música disco e o rock.

Ao fútbol siempre e cando tocaba ás canicas ou ao trombo, cando era tempo.

Bueno, porque é unha zona moi bonita, por exemplo, en Ames está Pontemaceira que é súper chulo, tamén eu son de Portomoro, de Val do Dubra, que pasa o río Tambre, é un entorno natural moi bonito.

A ver, non, non vin ningún. Pois eu vin na túa casa. Bueno é un peluxe que teño eu así que. E xabaríns nunca viches? No. Pero si che ensinou un vídeo teu avó de rus, a que si Elbia? Si. E donde estaba? No monte. No río, non?. Si. Que medo.

Conto de vellos, sobre todo.

Hombre, si, eu son unha firme defensora do feminismo e de que as mulleres tomen <hesitation> o papel cantante na vida así que si. E como? Pois, empoderando ás mulleres desde que son nenas.

Primavera, verán, outono e inverno.

Sendo máis solidarios.

Comer saudable. E que máis? E facer cousas por ejemplo andar. Claro ou patinar como patinas ti, verdad? Ou andar na bici. Si, todas esas cousas de deporte. Val-

A miña viaxe foi Cabárcneo, había moitos animales. Había avestruces, había osos, había elefantes. E con que foches? Ca miña familia. E quen é a túa familia? O meu pai, a miña nai e meu irmán. E quen máis foi? As nosas amigas. A Cabárceno non, a Cabárceno foi a avoa, non? Si. E en que andivemos que vos gustou moito? Un funicular. E anduvemos en un funicular. Aquilo que iba polo aire, non sabedes? Si.

No me gusta nin as espinacas nin o brócoli porque <hesitation> saben asqueroso e e teñen <hesitation> un sabor que sabe fatal.

Pois o meu clásico favorito galego é, por suposto, Memorias dun neno labrego, <hesitation> que é un libro que me lía meu pai de pequena e hai pouco fun ver unha adaptación que fixo o Centro Dramático Galego. Unha obra <noise> irrepetible.

Faltan debuxos animados en galego.

Pois é complicado de decir, cando era nova prefería en avión porque era moito máis rápido, pero agora que teño nenos e que ademas hai ave, case me gusta máis a idea de tren porque me parece moi cómodo non ter que andar, pasar controis e tes xa o tren practicamente á porta, ás portas da casa.

Pois o que me preocupa é o uso que fai, que fan os adolescentes porque a parte de nai son profeso- profesora de secundaria <noise> e vexo que é <hesitation> moi problemático, sobre todo os grupos de Whatsapp.